<hesitation> මම අන්තිමට <hesitation> කෑවේ <hesitation> බත්, <hesitation> සම්බෝල <hesitation> පරිප්පු සහ මාළු ඩෙවල් කරලා තමයි කෑවේ. එතකොට පරිප්පු නම් පරිප්පු සෝදලා <hesitation> හොඳට කිරෙන්ම <hesitation> ඉදෙන්ඩ තියලා, ඒවාට රම්පෙ, කරපිංචා, සුදුළූණු <hesitation> ළූණු, කහ කුඩු <hesitation> ලුණු එහෙම දාලා ඒක උයා ගත්තා. ඊට පස්සේ <hesitation> සම්බෝල නම් පොල් ගාලා, මිරිස්, ගම්මිරිස් <hesitation> රතුළූණු, සුදුළූණු, කරපිංචා දළු ටිකක් <hesitation> එහෙම දාලා හොඳට මිරිස් ගලේ අඹරලා එහෙම අරන් <hesitation> ගත්තේ සම්බෝලේ. ඊට පස්සේ <hesitation> මාළු නම් <hesitation> පෙති කපන මාළු <hesitation> බැදලා <hesitation> ලුණු එහෙම අතගාලා බැදලා, ඊට පස්සේ ළූණු ටිකක්, කරපිංචා ඒවා දාලා, බැදපු එක තෙලෙන් වගේ හදලා සෝස් ටිකක් දාලා එහෙම තමයි <hesitation> හදා ගත්තේ ඉතින්.